Ман эҳтимолан зиндагӣ бидуни кондисионерро афзалтар медонистам, аз зиндагӣ бе гармкунак. Чаро? Зеро хунукӣ метавонад хатарнок бошад. Он метавонад ба саломатӣ таъсири ҷиддӣ расонад, махсусан зимистон. Гармкунак наҷотбахш аст, вақте ки ҳаво хеле сард мешавад. Аммо гармиро то андозае метавон таҳаммул кард.